Arusun fiye me <noise> i arusun i tari mi arusun me dikiba, arusun me pun ani bo emi na fun ani bo ofori be i mie dikiba fin emi arusun bebe-e i fun me sele ba i ani gugu ba i gugu famate piki ani bo diki te onwin me selesin famate-e i weni ani sikiri te ke bele bio swaba, bele bio swate-e meni ani ke opo bio samaba i ke ye me soi ye bro i ke ye me soi ye bro fini opo-o bro bebin opo-o, i ke opo me bo samaba i ke opo me bo samate minji ke swaba meni ani weriso be ani meni dari wenii ininji me te i swawariye me ani kpoma ani sum me mongi la-an ba ani oko me ke anusum me nengi te-e ieni moku ani weriso te ani dari wenii te arusun me ma gbasi tee bebe-e i weni mi sinkroma weni ani sikiri ani sikiri fam te weni sin sama i ye prikiri ya bebe-e i weni bin samaa te meni minji ke swa fun ke swa ani na ghasi bra swa te ani weri so te ani derite i sin kromaba ani brabe arusun me biate isinkromate-e i odu ke ani fi ba i odu so we're ani bro inji odu o ani bro nama odu-o i so we're te i ke ani fiba, i weni piki oko ani fi ba dokiya so te be-em ye apulo arusun bra som bebe-e. I weni piki meku tar bra ne ke ani sele fam te ani gugu fam te ani ke minji me bo su te swate ani darimate, ani ke mu opo bo sama te ani darite bo nni na gbasite be-e i pakam bote i ani sikiri te bebe-e kiri me te ani emi anga me bo i fua ke swa ba i sani femi swa, i opro ayima swa sikiri swa, i ke swabari be ani be inji na ani be beleye na i swa fanmate bebe i piki minjime swa gbasi ma te-e i weni bo ani weri so te ani ke opo me bo samaba ani opo me sime te duri weni bo gbori bini la-ta i meni pulo ke swaba i pulo me ke swate bebe-e i weni ani weri so te ani deriba jasiaki i pulo me ke swa te behere i kile ke ani pikiriba ke miefe pulo me anga me gba go-ge-e la te oko me ke yete jasiaki i piki ekeni kain te ke amido swaba, ekeni ke ani bo swate okome ke ani so-te i ke swate <hesitation> ani belema wa ayi, asakabari temi swaba oleome ke ani ye famate bebe-e i ani so te ani bia te bebe-e samuno te be i sin keoma kuma iyene mineso anga me gba go-go-e pulo me ani oki fam were te ani ibioku ma sime to biate belete i piki ani fi te aneme wa ke ani sin ye pulo arusun, ama ganga bra arusum ane me wa odu ke ani fiya.